ؤسسات خيريه ندعمها يونيسيف أكثر مؤسسه انحسها هي قاعدا تنفع <hesitation> منعرفش عش شنو راها منعرفش حتى شي نعرف بلي هي تنفع أكاهو و قاعدا تعاون و كل، عملت برشا حاجات تعاون بيهم و لجنه عالميا هي و تخدم في خدمه باهيا برشا و شكان خاص فيها فروع لهنا.